<hesitation> séé kálaŋñ sɔkɔ? Séé kálaŋñ yɛ tʋmʋrɛ ka talaá? Kálaŋ tʋmʋrɛ yɛtɔ, ŋñná sɩsɩ yofó kálaŋñ bʋyɛɛ <hesitation> kalaŋñ sɔkɔwá mɔɔ, báná yofó kálaŋñ sɔkɔwá mɔɔ, kawɛ nɔɔ sɔñgbɔlɔɔ wá, bʋká <hesitation> bʋrʋ wɛ, <noise> karɩwɛ ka lótomɛ nɔɔ tʋtʋbʋka, ka ɖɛñna ka nɔɔ sɔñgbɔlɔ ñka ká aráa, <noise> límɔ wɛ bʋmɛ, límɔ ŋá, ŋaá yɛna, ŋaá lína kɔla kákaá ŋŋgɛyá, bʋrʋ bʋʋ yála ka yɛ bulúu, bʋʋ yála ka yɛ fɛñbɔ, bʋʋ yála ka yɛ gbɛtíbɔ, ŋnáa? Tɔɔ bʋká káá kálaŋ káá baá mɔrɔsína. Ŋsɩbɔɔ dí yáa sɩ kálaŋ mɔɔ, bɔm- bʋʋ baá mɔrɔsína, bʋʋ baá mɔrɔsína tɔmɔ, bʋʋ baá mɔrɔsína tɔmɔ álámɩnáá ná ka kala. Ŋnáa? Bʋʋ baá mɔrɔsína tɔmɔ álámɩnáá yála ka ná ka kala. <hesitation> ka tʋmʋrɛɛ, ka tʋmʋrɛ vʋʋ, ka tʋmʋrɛ vʋʋ, baá mɔrɔsína kɛ, baá yɛna kɛ wóto, <noise> baá mɔrɔsína kɛ, báá la kaa <hesitation> kaarɩ ná kɛ ró ka lísína kɛ álámɩná. Ŋnáa? Kalaŋñ dzɛ, káá dɩí yá sɩ kálaŋ, ka tʋmʋrɛ vʋʋ, to bʋyelé ká sɔkɔwá mɔɔ, ba ka táyɛ kpínɛ bɔɔ baa bɛlɛkíyana bɔɔ. Ŋsɩbɔɔ dí kɛsíya ŋsɩbɔɔ baa yɛyá na kɛ mɔ, ñŋsɩ ba mɔrɔsí ka tɛlɩ bʋ táa físɩ bɔɔ. Ñ ŋñ mɔrɔsí ba táa físɩ bɔɔ aséé ñ yɛ sakɩrɩ-sakɩrɩ bʋmɛ, ññ kaarɩ-kaarɩ bʋmɛ bʋʋ lɩ sɩ aayí bɔɔ ñ mɔrɔsíya mɔɔ bʋná tá tʋmʋrɛ mɛ ró bɔɔ. Tɛfɛ káná kálá ñŋ káná mɔrɔsíɩ, bʋ tána físɩtɔ bɔɔ, mɩnɛɛ kayɛ ba yɛ kɛɛ dzɛ. Bʋ físɩtɔɔ dzɛ ñ kaarɩ-kaarɩ bʋmɛ sɩ aayí matá maá gɛ kodzémɔ bɔɔ, ɩ náa? Káná tʋmʋrɛɛ dɛɛ kánáa yɛyá dzɛ. Sukúrubiya róó loó kɛ woo, sukúrubiya róó loó kɛ, álámɩná faalaá loó kɛ, <hesitation> báa aŋʋʋ yála ka loó galaŋ ñŋsɩ lɔ ŋñ gɛ ñ mɔrɔsɩ bʋrʋ tɛlɩ bʋ bisí ñ loó kɛ, tíílasɛɛ loó kɛ, ŋná báa aŋʋʋ loó. Káfíñtasɛɛ loó kɛ báa aŋʋʋ loó, káfíñtasɛ dí feé-feée yála ka loó kɛ bíɩ sɩ ñ gɛ, ka yɛ bɔbɔ baa mɔrɔsíya naá yá. Bíɩ ŋ wɛná bʋrʋ mɔrɔsítɔ aséé ñ bisí ka lɔ.